Kuna ma esiq siini üldse ei süüq, <laughs> sis ega ma ei tiiäq ka näide valmistamisõ kotsilõ eriti. <hesitation> Küll ma tiiä, et inemiisile miildüs näütüses sampinjonõ tetäq niimuudu, et pandaq sinnäq kübärä sisse väikeseq juustutüküq ja sis küdsäseq noid ahoh.